Me I say education important to ley society because if you na educated you in total darkness things neh seh la your friend neh want help you to do you na know a you na educated a will be big for you a make you you will be like you blind man so a good that everybody be educated then ley will understand ley way of life and things.